Xalkale arara ngali no tsiimtsiim, bia no tsiimtsiim di ta atlelem, biaxel no tsiimtsiim nongnong biaxel tsiimtsiim <hesitation> luolberi o biaxal no tsimtsim u ba saeti num no tsii dokdok ati namang logubel o ati <hesitation> num xobel uta manman lalan bia no tsimtsim mela xade no <hesitation> namang logibelintesta lamwa o taelam tsimtsim la bia no tsii dokdok mela nehemiah di ga se unoreng do osara axu ge xadi no eiba padi lawareng padi lawareng lna iaa sabula atilsoli abia tena xa mu aso a gat no <laughs> Tinaxa bula siin abia no leing <noise> okay siin abia bula baxa taim mela <noise> agat no dan tinaxa axatsap nanwa bula mela nie atoreng axutsii no marang nanwa uba tirik no xolot inanwa no inaman di ta manman mi u bia, o siin bexa taim agat no dan tinaxa geta ax xosara tinaxa mela No tsi a se sik, male a se sidi no pu maxadil o xo sosong se gwa la lan no anuo matmat ngali ia alet mamaing <noise> bia bula siin bexa taim a suk a lelep male siin git- gita manman lokobel axa lelep siin bexa was, male tang, no luxal, o ngali axau ngali xan num tsi a xa lelep buxa. O gita manman male siin xi da watwat tsa, gita taxa, gita pede lawareng gita se adodomi gita no tinaxa male angen siin gita siin no baba leng arara. Iaa ta se asait male <noise> siin no dan leng <noise> male bala iaa se asait bala marang iaa ta wasara siin no dan leng arara. Pede mi tsi iaa wasara sa mil iaa ba la siin sa bia no tinaxa ngali no di leng arar <noise> siin bexa leng se iaa pede mi nugu tsi dokdok, lawareng tsa o gelu ga, wa tsi a lo sarsar o ga la teng o gelu suk tsul xaleme-tsul xaleme bia gelu la tsul lokobel o gale ngali pu luxal a se xorong gelu la wen gelu a sisil nan dan ta la wen gel se xalame lapala o xa mo a se ilei. Nganil na giwa, iaa se tale siin a la a we gita se la <noise> o ge se la ngali la lasi, <noise> ngali la nanan gas tai na anua <noise> a so male a suk axau, iaa suk a tatom siin wasara no tinaxa in nan anua male iaa ta san ngali siin no babaleng arara. Bia no tinaxa ngali <noise> a pupwai gita a siin no leng arara. Bia no tinaxa xadi no tinaxa no iana. xida arara gita sa wasara no gita tiltsoli no lawareng mi xida no tsi la siin no pu taim u ta wasara sa la nale gita cook, gita wasara sa, sar mi no tsi dokdok go gita se ilai di ngali la sisil. Di se angan, o di se urenge bia no tinaxa ngali no leng araramale bia iaa ta taton ngali asait sii. <noise> a mele bia se xap siin a bia <hesitation> iaa suk taton siin <noise> ap ka tsi dokdok o iaa xa wasara no tinaxa siin no dan leng arara, o bexa taim, iaa atalami xa pu tsintsin ngali <noise> siin bexa taim iaa mi nugu tsi o geti manman lan anua o bexa xarin langit a suk tsap. O gem manman, asuk kap ka xolot gnali la gem manman mu o wa nugu tsi sar-sar-sar la <noise> a se pala ngali sar a se teng o a we ti ta u ba se lasar. O iaa tsul mi gelu a galil tia wen, gelil o gel se mula nan anua. <noise> o gel se la tsap nan anua, o gala papali lan anua. O iaa sok la lauteng bia iaa tala tsap lan uma iaa la wore nugu xolot ngali sok kaukau ma pa. No ware arai, iaa pulis o iaa se soxa nugu no luxal siin ta se mamas. <noise> O bia iaa ta se sox ararai iaa se mula siin nugu tsi ti se uruge iaa la tsap lan anua, iaa la tuna nagem tu no was no luxal pan ie o geti u se angen, o get u se urenge siin bexa taim <hesitation> bexa tsintsin bula iaa we na atalami siin iaa tsa iaa ta sansan ngali a. A suk so xa san ngali a manman mi <noise> nugu no tat, ma tat iana mi nugu tat tamat. Male tuni no luxal ngali di, <hesitation> ngali tsotso mi di siin xa di no tinaxa ngali wasara. Iaa suk a taton ngali male di ta manman mi iaa mi nugu no tsi <noise> bexa tinaxa bula male iaa suk a san ngali, siin manman lan xabel <noise> male no tuba da inaman bia u ba sa ngali u ba. La papare male u ba la atalem tsintsin mi di <hesitation> u ba papali num anua u ba la no dan xolot bia, no dan anua ngali la manman. <noise> male bia mu nugu pu papare.